اذا اريد اسويلي حساب مالبريد الكتروني اكتب الاسم الي اريد اسوي بيه وطبعا هو لازم تختار جيميل او ياهو وراها تختارلك فد اسم يعني شوية مو انه هو راح ينطيك خيارات طبعا فأنت اختار لك اسم شوية سهل تخليه ولازم تخلي رقمك همينه وهمين لازم اعتقد تخلي كلمة سر شوية تكون مميزة حتى لا يتهكر الحساب مالتك